No ku ma suutnuq iks mõtõldaq, nigu maq esiq, nigu inemine, sis ma saanuq jo näütüses pruuviq kasvai kirotaq kuiki. Esiki, et pini tuud ei mõistaq sis inemise ajo äkki suut midägi vällä mõtõldaq.